India peguareta ma joureta va jaeko curry jeisupe reta va, comino ndie jare curcuma jei supe reta va jaema ma joureta pollo jae ma jou reta va jare picante jouretavi.